Karaha iha ny kamokamo zagny androany, sorisorena zao iha n'androany, sa tsy nilamina tam-piasà tagny, sa nisy olo nialy avao tam-piasà tagny sa <noise> nanakôry? <noise> Ino le tena prôblemo?